אויב איך רוף צו מאכן א אפוינטמענט ביי א דאקטער וואס וואלט איך געזאגט? אזוי ווי יעדע נארמאלע מענטש. וואלט איך אנגערופן. און געזאגט, א גוטן, איז דאס די און די דאקטער. און ער וואלט געענטפערט יא, וואלט איך געזאגט. כ'וויל מאכן, כ'וויל באשטעלן א אפוינטמענט פאר די און די מענטש. וועלכע צייטן האט איר אוועיליבל? און זיי וואלטן מיך געענטפערט. און מ'וואלט זיך צוזאמען גערעדט, ווען ס'איז א גוטע צייט. און אלע פרטים. און <hesitation> זי וואלט מיך געפרעגט צו דאס איז א גוטע צייט וואלט איך געזאגט יא. און איך וואלט באשטעלט די אפוינטמענט.